الصنع المنزلي مرة جد سهل، ومرة لذيذ، <hesitation> ممكن إني أجيب <hesitation> عصائر، فواكه، أو حليب <hesitation> كاكاو، أو حليب شوكولاه.، <hesitation> أظيفه بقوالب، أحطها بالثلاجة <hesitation> مدة كافية، وأطلعها، وتطلع جد جد لذيذة، وفايدة، مفيدة أكثر مية مرة من الأشياء اللي نشتريها.